ס'איז דא א מינע יאגארט וואס ס'הייסט יאלא, ס'מיינט אז מ'לעבט נאר איין מאהל, ס'איז זייער זייער זייער גוט, כ'האב עס ליב, ס'קומט מיט ווענילע פלעיוואר, און טשאקאלאד פלעיוואר, כ'האב עס זייער שטארק ליב אד <hesitation> ליב און איך עס עס צאמגעמישטערהייט אבער ס'איז גאנץ טייער סוי... איך עס עס נישט אזוי אפט.